Bueno, ñuu yab, ñuu este ñuu kalanu karsiktii jenadéii este ji’ pelato, ñuu kenikoo karsiktii jenadéii te este, bueno yuu ku ja íoo ñuu kenano.